Íkereinźe ifiaġaɭo źilehexun mata ámiñahuloġatia, kaironiakuomi kóalimiimieḃi nikuoboretiam nikunen, añadiniyo síkerẽsihi. Áñidiyẽhe, kambehalaġareŋ. Máyẽhemi, aɭoheimbeyaḃireŋ. Aminixaw ámihungen ahuneurek, síkerẽañidizomiṗereulo nidudulo kambeġaźien mia- anehemedial. Hanimiyiyinebolaysa nírio. Dõk ifiaġaɭo axũẽ. . Ũũ íkerẽhe moiñamedianifiay, kaini áhuśaġatia nirĩheorẽhe. Amiñapiru, nirĩheorẽhe niɭew. Amiñaherĩorẽhe niɭew, otia míñahulorek iñaḃanooefiai, níroḃuhi paske mianehemerĩġatia. Íñainisohuśaġatia amipiru, iñaḃanifiaġaɭo omeonionaleimerĩoriŋo. Íñaḃanieribuhi tãkorinuhe moanehemerin, erehũ, íñaḃaniroḃuhi. Moniġaɭoifiay.